طبعا اهم الاحترام عشان الاحترام من غيره مفيش حب والاحترام اصلا في حد ذاته ممكن يجيب الحب. لكن لو حب من غير احترام يبقى ما يعتبرش حب ومش هيكون حب فاضل اصل علشان هينتهي يعني عادي هينتهي طالما الاحترام معدوم ما بين الطرفين فمش هيدوم اصلا.